أحد الأيام عثرت جطة فضولية تدعى ليلى على قلادة سحرية جعلتها تفهم كلام البشر أستخدمتها لمساعدة عائلتها لكنها أكتشفت لاحقًا أن القلادة ثجيلة المسؤلية أخبرها غراب أنها يجب أن تعيدها قبل أكتمال القمر وإلا ستفجد حركتها في مغامرة مثيرة.